Ley most fuuny thing I na see in my life a have been long but I think I can still remember it was with my friend neh wor we we just talk about the pass and we just laugh it has been so many things like doing the war seeing people running around missing from la friend la family and we meet again try to share some memory sometime a can bring more laughter to me.